Mbaɗɓe ɓe njifti jaɓɓude e ɗooɓe kadi. ɓe waawi jibbine e hoore fittaare, pawii e ñiiɓe, ko waawde heɓɓude waawaaji e pawii. Mbaɗɓe waawi jaɓɓude fowru e njangol njifti kadi.